اسمي غادة خريجة جامعة البحرين بكالريوس تصميم معماري هاي الشي بيدعم شغلي وياكم وطبعا عندي خبرة خمس سنين في نفس المجال سويت مشاريع وايد سكنية وتجارية وهاي بيخلينا نطور واعطي قيمة واستفيد منكم في المجال